Nakke njo biasa attu pattinroangku ta pintallungi alang sialloa, biasana njo sampang ta ele i narapi hattu pambaungang tala nakulle kaleami injo taua la bangung, atinro to maki njo naung haggenna tette sampulo, nampa punna anyarringi anjo nu tasinampeji isse, kulanjutji isse tinroku kunju mange sekitaran tete serrelah haggeanna tette appa, tapi punna rie kujama-jama iya biasa anre to ja ku tinroi, ku pa maing ngase loro jama-jamangku, apalagi punna nikua a lampa a njama, kang inni anjama a caritanna abbalu a es teh, anre injo ku butu attinro i iya <noise> bangi toppi isse nampa na istirahat <noise> tawwa, mingka punna injo nu rikua nu tinro bangi iya biasa kurang kalea tinroku, lohe kalea injo kujama saimi sikali anjamayya tugas, punna rie nasareangki dosenga, ataukah injo bansana anak mudayya sekarang anu, nampa tinro, nakka attu pattinroangku biasa tette tallupi ri subua, tapi biasa to anre ku tinro lante ele, biasa injo punna mangang kaleama rie mae kujama-jama ataukah mainga relang, paling malling mainjo attinro allo a, ta lima jang lah perkiraan ku to injo iyya nampami isse injo a nyaring taua. Punna takkala rie mi isse ri jama-jama iya, biasana injo taua anremo na urangi i tinroa, apalagi punna sekarang isseng anak-anak a punna takkala kantiangmi hp lalang si alloa intu biasa nre na tara biang hpna, anremo na u rangi katinroang, punna nakke to isse biasa iya lalang sialloa paling mallinga injo tinro ta lima jam lah tapi biasa to injo anre ku tinro, kujamaia injo naung akkarena hp mama a punna maing ngasemi jama-jamangku.